پردې د کوټې د رڼا کنټرول لپاره کارېږي. همداراز د محرمیت ساتلو کې مهم رول لري. پردې د کوټې ښکلا ته هم ارزښت ورکوي. په مختلفو موادو او رنګونو کې راځي. د یخ او ګرمې هوا کنټرول کې هم مرسته کوي.